يلا مو مشكلة، مع إن كل واحد له طريجة، كل واحد له أكلة، بس يلا أول شي أسلج المكرونة، تمام؟ أنا أسوي مكرونة بصوص أبيض، أسلج المكرونة و بعدين أسوي الصوص حجها. يا إما أجيبه جاهز عالنار أحميه. وبعدين أصب الإثنان على بعضه وأملح وخلاص، ياأما أسوي الصوص بنفس طريجة الصوص حج البشاميل <hesitation> وأهم خطوة، إني أحطها في الفرن، تتجمر من فوج شوي.